﻿Avtomobilning asosiy qismlariga dvigatel, uzatish kustisi va shassiy va to'rt g'ildirak kiradi. Dvigatel avtomobilning yurak vazifasini bajaradi. U yonilgʻini energiyaga aylantiradi va harakatni taʼminlaydi.